Ин савол бисёр саволи мушкил аст. Чун ки ман фарқияти инҳоро намедонам. Масъалан вилка ё корд барои буридан ва бардоштани хӯроки сахт бисёр қуллай аст. Масъалан агар ту гушт ё картошкаи пухтаро хурдан хоҳӣ бо корд ва вилка осонтар мешавад. Аммо палочкаҳо, ман намедонам чӣ хел палочкаҳоро истифода барам.